Este yë ku'utpyë jue yë madyu yë mja adyünëp, jue ëjt's yë adyun, majëtëp jadunt's tëxotyë padakap, tyam tokatyë muk kapyë xë'ëjk xo'ox mëd este an ka'akyë mëd, tët'së jë queso jadun yë wa'atëp, pakaj oy yë mëdyumbë yë mejk a'ax dun nyënëmbyë huacamole, yë salsa ji'ib dun myënëkxëbyë y ji'i dun myajmëwëb ma jedun a'ax je'e salsa yadyunën o pë kaj oy yë jue, este yë a'ax ji'im pyëdakpyë yë a'ax dun nyënënbyë at'sëm ak tët's, ji'im a'ax dun mëd pyëdakpë më a'ax dun jue pyëdakyë at'sëm on, jadunt's a'ax je repollo pyadakë, jadunt's je zanahoria y jadunt's je jyak yajnëkonyë t'suxkë ko'on mëd, jadun dun kabyë mëd.